Kua oipota jei ñamotïni vaera tembiu reta, aguityeara vi oikomegua yandegui, ikaviaveiño opaete ararupi, yasi, jare ɨma yareko vaera öikomegua mbaevaera, ñamotïni kavi yave